أعتقد راح أختار القلعة، لأنه أنا بحب مبدأ الثبات على الأرض، ترى سفينة الفضاء هذى معلقة لا أرض ولا سما معلقة فى الفراغ فى الفضاء، من اسمها أصلا شى مرعب، لكن قلعة ثابتة على الأرض، هاى أختيارى وأظن هاى الأختيار الأنسب لأى حدا صاحب عقل.